Ley recent area neh I visited la margibi kakata I visited bong county which is gbarnga and I visited lofa zorzor and my trip was really nice but the people from that side they are welcoming friendly and I have more friends the too also from that visit.